בְּתַכִּיד כּנְצַנּ בְּלִי הַפְּן כִּיַּחְסֵן הַמֻּגְתְמַע בְּזַבַּא כִּיפַּאש, כִּיַּא הַפְּן כִּיַּעְטִינָא פּוּרְסָה נְעַבְּרוּ עַל דְּזוּתְנָא וְהַמְּשַאעֵרְנָא, וְכִיַּכְלִינָא נְפַכְּרוּ, פִי הַחַיַּاة בִּטְרִיקָה מֻכְתַלְפָה וְכִיַּקְרֵב הַנָּאס מִן בַּעְדְיַתְהּוּם, סְוָא פִי הַמוּסִיקָה, הָרְסַם וְלָא הַמָּסְרַח, כִּיַּקְדַּר יוֹעִי הַנָּאס בְּקְוַאגִּ'א אִגְתִימָاعִיָּה מְהִם, וְכִיַּחְלִי לַמֻּגְתְמַע אֲקְתַר אִנְסִי אִנְסָאנִיָּה וְאִבְדַע, כִּיַּעְלְמְנָא נְשּׁוּפוּ לַג'מَال פִי כּוּלּ הַבְּלָאיִס.